सकालफुडे उठपाक पैली पाशास नस्था कित्याक ताऱ माजी ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स मोर थान पन्नास-साठ किलो मीटर्स जाता म्हूनां इतक्या साड्डि ट्रॅव्हल करुं जीव थाकता आनी तेका लागणं सकाळचो माका साड्डित लेट जाता। सव्हासहचो अलार्म लांवणं साडेसह उठणां कंणां कंणां सहह चालिस उठ आनी विस मिनट्स भीतार रेडी जावं सात सुमारं भार सर्टाय।